कनाडा मौसम बहुत विविध निच, हदौ ईद विशाल देश तौच, अलग अलग जलवायु क्षेत्र तौ। कनाडा मुख्य रूपस चार मौसम निच, वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषता। सर्दियाँ, दिसंबर स फरवरी तंग, तापमान आमतौर पर माइनस टैन डिग्री सेलसियस बीस डिग्री सेलसियसो बीच निच। जनवरीऔ हुजु माइनस तीस डिग्री सेलसियस तंग गिरेच। वसंत, मार्च से मई तंग निच, तापमान धीरे धीरे बढ़ेच, पेड़ पौधा हरा भरा हाचिद। ग्रीष्म, जून स अगस्त तंग निच, तापमान बौधि निच, वर्षा ली बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान बाईस डिग्री सेलसियस तंग पहुँचेद। शरद, सितंबर ईस नवंबर तंग निच, तापमान धीरे धीरे कम हाचिद दौ पेड़ पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। निंगानु ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण निच कनाडा ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम भिन्न भिन्न निच, जु महत्वपूर्ण तो की निंगानु हाम क्षेत्रों बीमौ यात्रा लान्नौ।